في عنّا بحياتنا شي إسمو السّئة نحن بلا الثقة ما فينا نعيش مع النّاس الّي حولينا خاصّتاً المُقرّبين نحن لازم نكون صادقين مع حالنا ومع النّاس الّي حوالينا ومع أهلنا ونحكي دايماً الحقيقة للنّاس توسئ فينا ونحن نصير نوسئ فيا، ومن أهميّة الثقة هيّ بتزيد إدرة الإنسان بي تجارُب كتير و أشياء جديدة و بتزيد القدرة على مشاكل مختلفة بي واجها الإنسان بي حياته يعني متل المشاكل الزوجيّة أيّا تنين متزوجين ما بيئدرو يعيشوا بي دون ثقة إذا ضلّت الزّوجة عم بتشك بالزّوج والزّوج عم بي شك بي مرتو هيك كتير ساعتا حضلّا المشاكل بيناتُن إذا مسلاً المرا ضلّت عم تفتّش تلفون زوجا مسلاً هيك حا يزيد المشاكل لأنوا إلّا ما. تشوف شي ما يعجبا وهوّ نفس الشّي خلص لازم يعطو بعض الثقة و <hesitation> اتنيناتُن يكونوا كمان أكيد أد الثقة بي قول الحقيقة إنّو إذا ما آلو الحقيقة وكزّبو عا بعض خلص الثقة بتروح. وطالما فات الشّك بين التنين الثقة بتروح ما بقا بيكون إلا معنى. لأنوا خلص مرّة وحدة الإنسان بي كزّب بي بطّل الإنسان التّاني يوسئ في بالمرّة لأنوا لمّا بكزّب أوّل مرّة حا يكذّب تاني مرّة. لا هيك لازم دايماً- دايماً نقول الحقيقة أنا بالنّسبة إلي الإنسان بوسئ في إذا ما بي كزّب عل.ي مُجرّد ما كزّب علي مرّة أو حسيته عم يكذّب ما برجع بعطي الثقة، أنا بالنّسبة إلي الثقة هوّ الإنسان الّي بقول الحقيقة دايماً يلّي ما بي كزّب لو شو ما كانت الحقيقة.